haiwan pande ge nyao kahia ge, ngom hoda toma felem felem ge mansia so jum ena laga masagu ge ena mote, so jum ena gahi biso me ena mote, so jum ena oyo me ena waro.